Okpoho oso reerademene okpoho rademene omorebh awoone awone ma sa rayi iso asu rademene awoone awoone masa ra nyi iso asu ra demene opo so kara onor oro okpoho gwabhora okpoho ora bheven bhevi okpoho bheven breviora оkро sora оkро asa humо оkро anna adam bur okpo ro fem odemene okoronyi osama awo- ne awoone hiso asu mara a’onyi iso rademene fona okpo mmoronyi iso rademene ora are a humor okpo gwere areb bheven a'ogwo ragwore a'ose bha don sa nan fa na abhoro aru asa se awone ikpatakpata ji ku bhaa obukpor sara ro e okpo onyi rofem o demene ahumo okpoho areb rofem odemene egba ' bhe da ja okpoho oronyi rofem hodemene oh oh oh okpoho re orom agwo ora orom agwore ara agwi ara fon abore masa ara bhonyi rofem odemene ozama okpohore rofem odemene asenana okoro nyi sayen okpoho onyi rofem hodemene ga ayina gwe nta bhegba jo ja aja yina gwe Ehe sokure sokure okpo gwere hosan soku apa sebha done sa nemene gwere rofem sa hara rodemene bkos ayina yina gwe oku bhadone ayina yina gwe ozama sora bhoda rofem odeme ne akara yina osomo gwa yina sayina okporaru rofem rodemene sava okpoho ayina rofem ama rodemene bhano benben bhakubho ma habhayina okpohore. habha yina ro fem be haro demene sabha ka nire sabhanu unhani sabhanu anire. Sabhanu bha donne rofem hodemene habha yina reje sa bhanabhere onor mmonyi be okpoho bha hijani bho sa bha ji rofem sa rodemene be so do samo eh so do zam mo rofem be harode mene aru mona bhano usere bhoro okpoho moyi onor evare bhafenana fa sa ka nang okpo ho moronyi evare ba usere bhoro ani hora ba usere bharo okpo ora obhazi obe bausere bharo okpo obhazi obe ora obhazi moso nam bheven bhevio obhazi ose okpo, obhazi otar okpo sayina obhazi bhagwar ofem akpona bha rofem sen Asa yina rofem odemene egba o egba mmasa ra okpo ayina ara nta sara eyingre rofem asa rode mene egba’o egba rofem as rode mene bha hora bhahora ara zena mmaro okpoho mo so ra evave abheven bhevibhevi ara sa ka tare ani orana anum surun kpaiso nta onor ororo okpo mo mony i onor bheven bhevio obhazi monyi, onor no fem odemene okpohove rofem odemene asen okorounyi ava mum ora eche aya hiso a’ovana sara rofem odemene ayina sa sebha eriri sayen bhanore ayenhbenor ayenbhanor atumukwaru afa hotere obhazi fa kara bhata bharirire ehe ayina yina rofem hodemene sa baru isoode tarta bho aying rofem ode: mene apaulara okpohore ayina rofem odemene apavara okpohore ayina orom agwo osonyi, rofem odemene agwo orozena mmanor eheheh rofem sara okpo ayina rofem a’rodemene em sara okpoho a yina rofem a’marodemene ozoma gwa a’yina kwen kwen ova va iriri va iva okpo ayina bur so va eee raje rava sayina okpo rofem sa rodemene egba o egba egba egba na rofem sa rode ma demene sara okpo agba yina rofem aro demene bheven ba sa ka nanne sanan fe bharo fem sen rofem tie a yina Rofem saro dema demene rofem saro dema demena egba o egba bkos ayina okpo sara okpoho re ayina rofem haro demene bhano bembem bhare bhareb bheven a’ogwoea gwore bhase bhadon nzia bhara itune habhana nzia rofem sara be harodemene sa bha kpare ee sa bhakpere inu so jabhagarara bha kubho bharo bhahuma bhare do ahumo okpo arebho agwore ikpata kpatare nti ki tum bhakwa kwen kwen ava e e retam a’gwora afa fibho sava fibho rofem odemene rojibho sana itune oooo sana itune azere anyim ana itune ayim ana itune ana nzenma mmanyi na okpoho aeazenna mna uyi rofem hodemene, rofem odemene so ra awoonawoone mara a’onyi se nobise ahumookpoho eh ahumo okpo okpo okpo moro nyi rofem odemene aniora awoone woone mara onyi rofem odemene, mma sase ane azem ase ane orane ate sara rofem odemene ayina iso ama hodam sunhani agwo efefe bhano bho kpa kpo ava bhano aze bur okpo so kubho asa yina yina rofem odemene as gwe ora sara okpo ayina egbe egbe rofem ani amarodemene ara sara orom aja a’ban rofem odemene ayina bur sa ban orom okpo so kubhono Sayina yina rofem odemene egbe egbe egbe egbe rofem sarodeme ne ozoma okpo okubhono satata bha rema don sen egba o egba rofem sa rodemademene be ata bhanemadon sem rofem onono egba o egba rofem saredemene sajibha sa hiso sara okpoho abhainare onono rofem be harodemene ani rofem be arodemene ani sabhakaku gben gben gben gben onono rofem aredemene ani oza ra okpoho bhoda sase bhareme adon sa hiso senjene sadada ro okpo okakubho so dema deme nebe okpo mohumo bheven bharosaizoim ora okpo sara okpo ayina, rofem ani aro demene sayen nta rofem ara rodemene egba o egba asum obhazi ahumor obhazio, obhazi monyi onor bheven bhevio obhazi onyi okpo obhazi onyi iso ozere obhazi onyii ee oonyi okpo gwere onyi rofem odenene sarodamadam onyi gwa gwo damadam gware moronyi rofem odemene gware monyi onang iso ozere onam anu atutu bho saban gwa gwoja san rofem odemene oo onyi kpam kpam sa kpa ayina gwa gwoja eee onyi e mm nfuna bhadon Kpam kpam sakpa mmarafaro eh eh orom okpa oson gware so ra bheven bere orom okpa osong gwa, gwa gwem kwem kwen kwen sarafa gwa gwen rofem hodemene uku unyi rofem odemene a ka anyi gwa ota orom rofem ode ame moronyi rofem odemene so ra awoone awoone masara onyi rofem odemene okpore oji ovizaviza so ku ara oyane okpo ora ohan oji oviza viza ijumene anna okpo ara rofem odemene saraoma rofem odemene ara okpoho okpo sora okpo rofem odemene so ra rofem odemene okpo ama humo aveb rofem odemene, rofem odemene ama humo are okpo obhazi ona gwa onyi orom ara sabha je bha unwe ekahaiyan obhazi oo onan gwa onyi orom mneenyi rofem odemene mma bhaku rekpasen amem enyi rofem odeme ne amem enyi rofem odemene nobise ahumo okpo mnare rofem odemene mma sebho anuora ika enyen hotar unwe eka iyan oro obhazire monyi onor rofem odemene onyi gwa gworonyi rofem odemene